Chup. h mamma yeri chuphkavmma ke ewon. chup ediek se motima obowa ekpo pamina ku uffoh agbowa unoma. agbowa ottok fa ageka erin agbok ekpo peph eku-okap. ndi agban-kpa pu guh osohm ebanghe etoma agbowo. chuph motima ogbawa agban-gban motimo ogbow. irokamotima ogbowa ekpo pa ekam-okam odia-mbok su ka abonkan. atima nchuo atima obowl. atima agbowo ekpo pu ku fuh. ma ndo-ndo buh nchuo bane mma efu-efu gu yeni. eda ke chuka ka asi pe egan-eganhe efu-efu ke chere uyen mando kwa achuo ode. asi pa oranghe beh buk ima yene efu-efu. ke se eda aben beh asi mbi amom-amnon